ବସ କୋଟେ ପବଲିକ ଟ୍ରେଂସପୋଟ ବସ ରେ ବହୁତ ଲୋଗ କୋ ମାନେ ଜାତା। ଜାତା କରନ ଥୀ ବସ ରେ ଖର୍ଛ ମେଂ କାମ ପଡେ ବସ କୋଟେ ଲଂବା ଜର୍ନୀ ଥାରୋ। ଆରମୋ କରୀ କୋଟେ ଛଟା ଜର୍ନୀ କାମ ଭୀ ଵେବାର କରା ଜାଈ ପାରେ ପବଲିକ। ଟ୍ରେଂସପୋଟ ହିସାବ ରେ ବସ କୋ ଯୂଜ କର ଲେ ପେଟ୍ରୋଲ କୀମା ଡିଜଲ ଲଖାପତ। ମଧ୍ଯୋଂ କାମ ହୁଏ ଏବଂଗ ନାଚୁରଲ ରିସୌର୍ସେଜ ମଧ୍ଯୋଂ କୌଂଜର୍ଵ। <hesitation> ରହିବରେ ସାଜେ ହୁଏ ଗୋଟେ ବସ ଚାରୀଶରୋ ନହୀଂ ସତୁରୀପ ଟାସଂଜର୍ସ କୂ। ନଵାରୋ ତାଦରେ କ୍ଯାମଦା ଥାଈ ଏବଂଗ ସତୁରେ ଖର୍ଚୋ ମଧ୍ଯୋଂ କାମ ରୁଵେ।